إذا ودك تصير أقوى أول شي لازم تركز على تمارين مثل الإسكواد والظغط، الإسكواد يقوي رجولك والظغط يقوي صدرك وكتوفك، بعدين جرب تسوي رفع الميتة هذي تفيد الظهر واليدين وزينها بتمارين البلانك للباطن، ومع الوقت زود الأوزان شوي شوي برظو إهتم بالأكل زود البروتينات زي الدجاج والبيض، واشرب مويه. لا تنسى النوم، استمر ومع الوقت بتشوف الفرق.